<hesitation> za aloha tsy dia mahay karazagna kiraro loatra e, fô le fampiasaignay eo, misy kiraro talon, tennis, avake kapa. Ka ôhatra andragno fogna na ivelambelany mandeha andakondakoro manendi ke igny, mampiasa kapa fô ataoko. Fô izy ndraiky ôhatra ka mandeha miboaka na mandeha magnano terrain na mandendeha tongotra elaela igny, magnatao tennis, fô ka mandeha mivavaka na mandeha mamonjy fety igny, magnatao kiraro talon. Misy ny sasany ambanivolo ndraiky mbola magnano kyranyle atao kapa ohatra mandeha tongotro lavitra be.